Ny fomba handaminana entana mibosesika, alamina araka izay tokony ho izy raha ohatra hoe ampiarahana daholo ny kiraro rehetrarehetra, ampiarahana izay akanjo rehetrarehetra, ampiarahana izay azo ampiarahana rehetrarehetra e, dia amin'izay mora milamina kely.